د ۳ شمېرې په اړه: ۳ شمېره زما لپاره د تخلیق او خوښۍ نښه ده. دا شمېره د کورنۍ، دوستۍ، او ګډ ژوند یادونه کوي. کله چې ۳ شمېره ګورم، نو میله او ګډ جشنونه ذهن ته راځي. ۳ شمېره ماته دا درس راکوي چې ژوند باید رنګین او متوازن وي.